الرياضة <noise> مثل رفع الأثقال وكرة القدم، تطلب قوة بدنية كبيرة، أما الرياضة مثل السباحة واليوجا فممكن نحتاج مرونة أكثر من القوة مرونة فيها أكثر يعني.